Ova jalanem mu utom, oyin nu inum nu oho nu ekotu manu oho, oyin omomosi o, oyin omovuram o ova mo jalane utom nonwa dor ituw nonw ikukulene <hesitation> ova jalenem utom na yor em yor, eni evon ubo neni eva mene, oyin de nu eni me de, eni ede te dor eni evon me yon mu umene ma mu oho nu ebene mu umesi ka, umon okunu ituwo iwinene dor uva mu jalane utom wor mu winenese ituwor, oho nu mu kpane ituwo ka oyin ova jalane yor nu uva mu keyi usi utuwo ka dor nu eva me kpa wor ituwo, oyin oho nu wor uduv nu amin uyi dian mu ivom uvia ka oyin ova jalenem utom nu oho nu uda nete elo uwinese te inwin wor dor nu uyaw nu ova ginenem adu uva mu ginene ova ginenem adu yor uva mu ginene adu wor dor ukuru va mu jala ituwo ma dor itu yor inwinene ikpe adu wor, ova jalanem utom yor na yor imoneni ka eni eyan ken, eni ebie omo fainy eya sise kpe eduko mu odor vien okunu ejala utom nonw, inyan inu mi winene nu atomn baw do nu oho mi eni eduvese baw te amin dor evon ova jalam utom na yor ekuru von me jalane utomn, me jalane utomn baw ka, imo neni nu ema buw okuvey nu me ta mu uvia inum magne ka. Eduvese jalanem utomn dor, eni evon ova jala utomn baw ma dor imo neni ekpe adu ova jalanem utomn yor oyan ikpol inum nu mo mene mu utomn neni wor nu uvon ova jalanem mu utomn mu jala utomn wor, ova jalanem utomn uva mene inum vivi mu utain uwonwor, esi nu itu abo oyor esi nu uvon ova jalanem utomn uva mu jala dor nu ituwor mi kpainmane, ona ubo nu eni von ova jalanem eva me mene inum banu ivon ekein neni yor